Ada inama tunni ada dansaa ada amine waqan wot diyaten ada amtan mal inama afan hidans kasaboo hori goro ada mal naden fuden bisan dugen bisan sun.